फिलीपींस रो संस्कृति घणी विविध अने जीवंत होवे, जिको मलय, स्पेनिश, अमेरिकी अने एशियाई परंपरावां रो मेल मिले। इहाँ रो मुख्य धर्म ईसाई कैथोलिक मुख्य है, पर इस्लाम अने आदिवासी मान्यताएं भी देखण ने मिले। भाषा में फिलिपिनो <hesitation> अने अंग्रेजी आधिकारिक होवे। पारंपरिक पहनावा में बरोंग टैगलॉग अने बरोत साया प्रसिद्ध छे।